Ман ҳамеша ҷойи назди равзанаро дар ҳавопаймо интихоб мекунам, зеро он ба ман имкони тамошои осмон ва манзараҳои зебои заминро медиҳад. Вақте ки ман ба манзараҳо аз баландӣ нигоҳ мекунам, худро хурд, вале ҳамзамон шукргузор ва ором эҳсос мекунам. Ҷойи назди равзана оромтар аст.